تتعلق الأهمية بالمعايير الفردية لكل شخص، فبعض الناس يرون أن السعادة الشخصية تعزز القدرة على المساهمة بشكل أفضل في المجتمع، حيث تكون الطاقة الإيجابية والصحة النفسية عاملًا مساهمًا في الفائدة العامة، ومن جهة أخرى يعتقد البعض أن العمل من أجل مجتمع يمكن أن يوفر شعورًا عميقًا بالهدف والإنجاز، والتوازن بين الاثنين قد يكون الخيار الأمثل قد يكون الخيار الأمثل.